Ehe ny fomba andanzalanzagny- andananjalanjagny sakafo zagny sady misy hanitry ara-pasalamagna, da mikidikidy avao zagny amign'antognony, satria raha ohatry enao mampiasa oe <hesitation> poivre ohatry da agninao be loatra igny nefa enao manadaza antragno miaraka mignana amignazy da may izy ohatry, ao koa ohatry hoe ny hasia <hesitation> carry la be loatry izy na be loatry e fatrany sy <hesitation> ireo avao, fa ny épice aby aby zany da tokony anome sahaza avao ny fantrany amin'azy de amy kidikidy izy dafa regny avao igny da fa mibaoka avao hanitra gnamin'ny hany.